Oamboao zane tsy voatere hoe naho fa amboa aby le ho soa, le ho namagne fa misy ty ilae soa fanjaka. Le namantegna aza le magnampe antegna na tena magnampe tokoa amy ty na fiambenagne na fiarova antegna. Misy aza ty ilae andeseay mipay sora, mipay trandrake, magnampe anay tompoe. Zay zane ty ano tsy voatery ty ilae masiaky raty, zay avao ty raty